<hesitation> niu'u ndaavindo iia ku ñuundo tiuku xuxita huelundo tiuku ni daakuña'ade la'a ku niu'udaarindo ka'ando ndi'i taja to'o tiuku tadaando'o kuuka'ando ko atekuniunixi vitnaa.